Waaw picc ni muy waxtaane yeneen yi comme li ma waxoon ci ginaar rekk loolu; bu ci nekk rekk am na kàllaama bu muy waxe comme ñuni neen ci suñu biir, niñ amee kàllaama di ko wooteentee waaw kii bu làkkee pël danga xam kii pullo la. Kii bu làkkee séeréer danga xam séeréer la làkk. Kii bu làkkee mànjaako danga xam mànjaako la làkk. Làkk bu nit làkk rekk daŋ ko xam. Picc tamit noonu la leen yàlla bindee. Waxi picc bu nekk rekk ak xeetam picc bu nekk ak xeetam; picc yi def ren def ren. Picc yi niñ amee noon lañuy waxee. Seen wax yi itam noon lañ uutee comme ni doomu aadama yi seen wax yi uutee. Moo tax ku ci nekk, su waxee rekk dañ xam ne kii moo wax, lii la wax. Ñoom dinañ xamantane ci ni ñuy wootee. Ku ci nekk am nga sab bi nga moom. Noonu moom ci nga wowee yaw ci ñi nga bokkal.